في الحقيقه الناس عندهم قدره باش يأثرو على مصيرهم من خلال إختياراتهم و أفعالهم، لكن في نفس الوقت القدر يلعب دور مهم برشا في مسار حياتهم، يعني نقدرو نقولو الحياة مزيج بين واش نقدرو نديرو حنا و بين واش راهو مكتوب لينا، الأمور متكونش كلها تحت سيطرتنا ، لكن إذا تحكمنا في ردود أفعالنا نقدرو نواجهو مصيرنا بطريقه إيجابيه إنشاء الله.